अगर मोये फास्ट फूड को रेस्ट्रो होय तो। तो मैं मेनू तैयार करात, जिसमें ताजकी स्वाद और जल्दी से तैयार होने वाले व्यंजन को शामिल करात ये। व्यंजन लोक प्रीय आसानी से तैयारी करने वाला और हर उम्र के लोगो को पसंद आने वालो होत। जैसे बर्गर और सैंडविच फ्रेंच फ्राइज और स्नैक पिज्ज़ा हो गाओ। पास्ता और नूडल्स हो गये सलाद और रैप्स हो गये डेसर्ट हो गइ। पेय हो गये और बाकी काफ़ी सारी चीज़ हो जात पास्ता हो गाओ। आइस क्रीम हो गई, पिज्ज़ा हो गई, सलाद हो गई, मिल्क शेक हो गाओ, फ्रेंच फ्राइज हो गये। मोमोज़ हो गाओ और बाकी बहुत सारे बहुत सारे सामान आऔत। जो मैं फास्ट फूड की मेनू में रख देत और अपने रेस्टोरेंट में रख देत।